I- vo avy an-tsaiko ato voalohany laha vao mahita loko manga de hoe lanitra na ranomasy satsia reo ny loko mamaritsy ny lanitsa sy ny ranomasina. <noise>